Fahaizako sakafon-drô Irlandy àby iô ndraiky izen̈y irô iô ndraiky ten̈a tia mihin̈a ondrikondriky na aomby, aviô pômidetera koa, karôty ndraiky tongolo <hesitation> araka arakan-drô jiàby zen̈y. Masiro volan̈in-drô ai mahay izy.